<noise> ígbɔké ùye blɛ̀ɛ iku maké sú úye nìo wu níìna blɛ̀ɛ no ɖo níìna ùye nìna, u ne kè íkeanì tòo. ù ɖi ínɛ̀ kɔà, úni zì ɖi ití ú na fi kɔ bùwá kayi ùú nò níì ina màawu ù nàá kɛ fè ze ífati. kàɖi ànùnù, ɔ̀tìtɛ̀ blɛɛ ikle ɖòo góò, ú nàá ye nyòoina lɔ lèe tè màa nyoà íɖì èle, ú nàá áŋká lilí ya wàá fia ni íkle èé ye ití úni ú nà góbɛ̀ɛ fè yì ha kíni sú ùye nìna, ùɖi ɔkufíà kɔà, úni zì ɖi ití kɔà kíni ú ne ni ha bùwá bùwá màa wúlí wulí màa ba opo afafa go yá úni ɖí ùye nìna à màáa nɔ <noise> ùye, kása kàá ba fía ni ikle èé mi éènì na lèe màa úni nò si. ígbɔ ina lɔ nyòoà áɖì kíni úne nì nànà akɛ̀nìá kàɖi màa úni nì nànà kɛ̀nìà màawu kà ùú no ina lɔ wuléè, ka ù ɖàá nanìà, úni ɖèé lilìà nyo, yá ù fía ni ikle èé mi éènìna lèe tè ú ná lí nɔ̀lɔ zàa wa kàɖi ù nyegù káà una fía ni ù nyegù ú náa go ɖɛ́ɛ́ ú náa zì onò ú náa go ú náa zìono èzìzì wa ú náa zì atu ubabanì tu kùnyoà màa ka ikle èé mi nélèe kàába fía sú. sú elí ú no nòà màa nyo nɔ̀ku blɛ̀ɛ màa nyo nélèe, kíni ɛɖí nàáa kɔkɔ ú náa fía nì ikle èé ye éènìna lèe tè ú nà posà nyoà yá elí úna fi itì lɔ.